भेलैअ म बुरेइ रिन्ग्स्तर्नि युस् सोम्जिखोएहो बेसेनु बुर्नयु होगन् नम। मने बिघेल्को, भेल् मरे रिन्तोन् खल इमो बिघो मुन्दु। मुन्से बेलैअ जेब्ल बुयो बेप्ल सोदोप् सोम्जिसि होएहो। जैनि जहुनुप् बिओ थल्त् तिन्ग्लन्ग्दु <hesitation> कोम्पोन्पुर बरप् सोदोप्ने गुतै सोम्जिसि होएहो। जैखो जोबे दमेनै खोएहो हुनयु। भेल्नि अर्थै मोद्मोहोर् अरो बेस्दौ बेसोन्ग् सोम्जिहुनै रिसन्ग्तिनि पिस् अरो सुर्खो <hesitation> गोहुम् खुलयु।